Aya eporobo ng’amandasia erimio, erimio akijij, erimio akijij paka lataom, paka aa alowai erimio jik erimio, erimio jik erimio, erimio jik ng’akaa mandasia erimio, erimio erimio erimio jik echiesa ateriem asar, echiesa nipate faida, saa ingine ee ng’achie sain tawarik kong’ina, kirimio robo jik, kiwala nabo kipo kipo jik nabo kirimio akijik ng’akituk ang’itok aa ang’akais ang’itong’a kirimio jik, kirimio, kirimio echiesa toriem robo echiesa towarik kong’ina tu paka akuj king’arak cha aniking’arakinia kaneni, kisomata ng’ikon de toloso losukul, togielakini akitop, togielakinia eworu, togielakinia ibere nienyemete, ekalam, ny’o tolosa ng’ide losukul kaneni daaang’u akuj robo iwakinit yong ng’aren tama akuju kisenoi anikisenio paka aa echiesa dai kitanyara itaan bwakilatarai ng’iwarui, kilata robo ng’iworui aitaan kitatcha itaan kaa ichie bwa toya pakinai ng’ikwa io, kitega pak robo itaan ng’iukwa io, toyeprobo jik todukio awui aitaan kimujata ng’iko de kaneni kadaang akuj robo lwanikinot ng’aren, ibala akuju kingaren robo aniapwataria kaneni daaangiu robo ediie sa tolot kilatak ifaan ng’ioroi, talot toma ichie kipagia akewui, kipagia, kipagia akewui. Kipagia robo jik kaneni, aniwalari kikok robo jik toyaka lotion tasaka robo ekon kibaruwa, toriam tanyam, kimujata ng’ikon de, kisomata, kiboo kiboo kiboyete robo kaawui kon niajokon kaneni kadang’u, tobuwak robo akuj alakara tama, enang’un nawui tama yong akuju ejoko noi kotere kitanana nawui kisiriam riam ka ng’ikade, kisiriam riam kaekasukout, kisiria riam ka ng’ikajiranin kotere kiyok akuj kaneni kadaang iye iye abala akuj ejok noi kanani kadaang kirimio akon kas, torot tang’aa ng’ikon boro lue kama alataon kiusa, tobong nawui echiesa mam nyiesari, echiesa togol, kirimio ekon boka robo jik neni daang kiusaar echie, echie tobosiya, tobosiya tamayongakoj ejok noi, echiesa toper kong’ina kaa akoro, aa tonyou robo asubui kirimoo robo jik niipwotar kitopwata robo ng’ide louchik, topwata kiinak robo akuju ang’arasit awachie, topwata, kaneni kadaang’u ibswakinit akuj alakara kotere ketodot tokona akwar tokona natiana abalaa akuju nakina ng’ikilingaa luechania ng’ide io lietania ng’ide io atasakak niimujeta arimio ng’abandazia. Echiesa kideno itaan, ichie nikitachakini, ichie kitatachak, kirimio kong’ina, animoi nabo kingarak cha akuj kiusaar paka, abalang akuju king’ara kirae robo tang’aa ng’irotin, tang’aa akuj erot kang too, tonglaaw erot tong’aa teni ekasukout aniemanitor tany ibere nyienyamete ng’ide lu, abalana akuju king’arakinae kaneni nadaang nachi king’arakinae alorot alotori, toa tomaichie, kipagia awui epagia, tamaichie kapetoyep ng’akito atolot atoyep, atoyep ng’akito nguna kikok too kilata ng’iboro kitatach, ng’iche kilata ng’iworui attach ng’amiyoi ng’arei kitatach ichie ng’iosorui eekam ng’iworui ng’itomoni, kilata kiinakin mia mbili ng’iche kiekidioko mia amsini, topuataria, kang. una kadaang tamachie kilata ng’ikotia kech, kilata robo ng’ikolia kitatach ang’aropiyae rang’una, kipany akibaruwa.